ntiyagam ma oge kwalu elekiri anu matiyan nzama oro nguru rumon hama ba ehan ma hanna be hen nshi kwa wiri baya ri nyiyshi kununu banu mba beyari oze oro a. kuku than be zen oro aku ku obo an bagaga nu mo nhan nu oro okuku baya hanna mme hin wiri then ode dola ngam megiga i nu a zenrahan mudola nu hamenara nhan hire m rigam isinwera iral monu i nhan bejigal shi wiri marakula odula elakiri tolu nabali mgbachime n hameraga han nyaham oro mayahan oro nu bia yegarumun wiri mayima alabo wiri beri badan yineli beshi ayinran ODOmagala nga menigi oshi agara han menggal oshi ayaran bu etakiritolu ohari may gigai nu ashin a yanran ngam mmenkwelen han mename befor ma borol